तन ता सभी जानवरो बितान गंध ौंदी पर जो कुकुर च बिलोता च चूहा च और यु होनेडच च ये बितान यथा बदबू ोंदी की जो मई कहने नहीं सकदु